Sá muo, muo shiu njo jáh kó áh puó éh tzá taig chaí njo já kó áh la jóh kóh-koh yia shiu uh chia este, yai tsá jo oh lau éh muoh bú tóh cha tsá la jo gi oh muoh shiu lau áh kih muoh shiu áh si tsa joig yai, muo shiu ka aig la no cuain shiu tzá muoh loigm muo tzá muo-muo jé tzá cuian shiu tzá jo la jo gi oh cha nji shiu tzá la ba jé-jé naum jé asi, je asi jo áh jo pues kóh shiu tzá puo áh có cuoh tzá, tzá toh chai laig noh, lah áh jo lah mhuo shiu la tai shiu tzai asi kó shiu taig có nah tzi muoh gi shiu lah oig shiu tzá yaih jo aig áh jo la báh taig gi chai la ba muoh.